أنني نفقد المفاتيح أحسن منفقد البورطابل ديالي لأن المفاتيح ممكن نعوضم ونجبروم ولكن الهاتف المحمول كيكون فيه مجموعة ديال المعلومات والمعطيات لي ميمكنش تخضرها، ألوغ باش نفقد التيليفون ديالي بورطابل فهذه مسألة كارثية.